Ignitima, gnama mu gni ni fu wayatini tumma? Ghuna nfé nkipma. Kipma ni mu gni ghi, mu susa tumma, nfé thada mo tumma. Ma mu gni ghi, ma susa tumma, tumma fu wayo. Gnoju-i-isuruma, isuruma yoni, yuniyoma i kutu ni, an nungu. Yune dan ni mu-i-rundu yi, mu gni yi, yune tumma fu wayo, nima susé mu tumma.